Aga kessinna lei isseng joloq tauwe sebelumna tobotting magina leipasisseng joloq tauwe sebelumna botting baraq naisseng makkada aga kanjaqna sibajana iye tauwe nappa baraq deq tosala pile na- nappa tobotting